<hesitation> kunom fɛ fɛ adakunom bɛ na net azatse, ku yet kunom ku fi tɛrɛk iyɛ. Nek kɛ anet yɛrɛk izɔk fi se azɔng ni tes fɛ ba tes anet awe ba iyet ibane ba. Abining akak ɔng a sok kafa, kpaf izen ites ne kafa me wuruk. Akak ma tes nggone, nggone ba <hesitation> ka sot dot azatse wo nɛ kawat katɛ tɛ ɛka ku. Ama ngɔn ayɔng fɛ iren song ise yɛɛt ko ki kunom, ki kunom, kunom. Fɛ ba da tes ku ti ku tirik i se yɛɛt anet na-na tonong itɛerɛk iyɛ sak arɔ adakunom. Tonong itɛrɛk iyɛ me nɛ? I-nye iye kpaf nɛ a gap ngɔn ba inye kyɔng fi ida got a gap ngɔn awo. Nek ke bɛ, ke adakunom da tarak iren itsɔm ma, da iya shan ashi sɔ ni nye nayak, ni yes bafidang in fɛ to bɛ, bɛ di sɛ yin mo itɛrɛk iyɛ nek kunom fɛ adakunom di nɔk kufi tes hom ma ti ku tirik. Na ba fidang ngɔn bɛ nɛ ba kana tusung ari ngɔn nɛ ban ye tɛrɛk iyɛ na ba to nɛ bar a abom, nɛ bar abom ngma ni ngɔn azɔng, ni to yin ni tonong yin adaku nom itɛrɛk iyɛ. Ni ma ran awon adakunom n ate <hesitation> ban da barang da mo nkos ash-ashon. iyɔng fi itɛrɛk iyɛ ngɔn da bin di se yɛɛt. Ayɛt a nɔng e, tɔ ni di ni kunome ban da barasa mo nnom dot. A yit <hesitation> kusot itɛrɛk iyɛ ngɔne, bakak ma fɛ-fɛ fɛ ba bɛ itsɔm dot ma, har ba iya ban ye ikyɛng kak fɛ ba yes ide fok ɛ, a nasara yeside fok a kek. Ba nye de na-naba tsɛɛt ni yan, na shi rɔtɔte nidi sɔn ina nek kunom itɛrɛk iyɛ yet kanom ku ratek <hesitation> ayɛt nnom azatse fɛ ise yɛt anet na tonong adakunom itɛrɛk iyɛ naton na. kunon i-ites fɛ bates anet, yet kunom fɛ ise yɛɛt anet da won ko kɛ kutomong atuk e ɔng, nɛ nɔɔk nhywɛ wu ayɛt kunome ɔng nɔng ada bin tere adakunom kunom ka fɛ adakunom di bɛ ni mi zeng azatse. Ise yɛt imi ni ntere adakunom makiyi. Ayɛtɛ anɔng e na dakunom ban da barasa mo izen makiyi. Tɔ kunome yɔng yet agbat kunom ayit nnom, nekɛ ku got kunom iweneng. Ku got kunom iku ngɔn ba da kyem ise zɔng fi di <hesitation> ngɔn nsong ngɔn ma tsang tseng. Kunom iweneng kuyet kunom itɛrɛk iyɛ bɛs, ama wo bafɛ ba tes anet awo ke net <hesitation> tsane narak na ra ku weneng e. Tɔ ites anet awe iye ne iyet imɛsɛng e ayɛt inom e fɛ, fin se yɛt anet na tɛrɛk kɛ adakunom na nɔk adakunom iratek ayɛt e ngma. Kunom kuyɔng ne fi ku yet kuratek e me. Nek anɔng, imi ki kunom itɛrɛk iyɛ hon nye imoon, ikyɛng fin iya moon ide ni in yes bafidang hom ni in sak abining hom na di nye yit nayak. Nayak fi nda yat na ba fidang hom, na ashi fin da sɔɔt, na bom fi nda foos it ayɔng fɛ-ɛ-afɛ nasara fɛ banet tet ina niku du kudu abome ni in foos, yit, in foos yit. nɛ ba ki rayit e nin-nin-nin tot a zɔng har in bin ray it aduwa nin fɛt adakunom tɔ. Intere yit ni kunom kang fi ngɔn ki nɔɔk yit iyɛrɛng, iyɔng in tsin ray it awon i bi ti ki nɔɔk yit iko ni yɛ nɔng ba. Tɔ ni in yar kashon ni nye anɔng e. Ke a fidang yit akak bɛ kɛ-ko kufu bi kun ye ba, niwu bɛ naki tusung yit fok na i yes yit ba ni in tsin ku sɛ yit mo itɛrɛk iyɛ nɔng ba. Nin toot ni nyas yit. Ikyɛng e fi in fɛ dei, anet da nye ikyɛng ɔng fi got agab wu wo. Kpaf ikyɛng fi iyet agab ngɔn ide ne fɛ anet da kyem a nye ide. Ko baa net nyɛs ba, ko anet fɛ, bɛ di ran awon kyɛk. ikyɛm ikyɛm itɛrɛk iyɛ bafidang ngɔɛn da bɛ ba sɛ ba da ra won nikunom fɛ adakunom na-na <noise> -da nɔɔɛk iko na zatse. Nek anɔng <noise> kunome yet kunom kuratek makiyi.